भेजे फेन जे विन्द् च्रेअते कलम् बिको दिन् निजन्ग मिछिन हगन् तिगसे। फेन मदे बर् लब इए। फेन वहि बिदे ब्लदे थ इए। भने मुन्थम् होक् मुन्ब्रि होक् जै हो। भ्लदे थ इए। भे ब्लदे अम कलम् जे हव दोन्ग् न बर् हव जे नि खछ् कले हो। मोन्छे स्पेचिफिच् दिसहे वहि बिको पिश्दिन्ग् ब थ इए। खछ् कले नि सुर्रोउन्दिन्ग् नि मबको लब नने बर् को लब नने बिको भने एक्दोम् फोउर् थ इए। कि बे एक्दोम् मोवे कलम् थ करन। भे स्पीद् औन मुन्छे अन्ग्ले औन बिदे गिद्दिन्ग् ब थ ब थ इए। भर् हव। जै खछ् हो थ इए न। भिको बर् नन्ग् हिय अरु बिदे। पन्ख न हव इए। भ्लदे नि बेलेबेलेक् देसिग्न् ब थ इए। तिगसे। अम्ब्र है पोवेर्। मोतोर् पोवेर् जन्ग् बसल इए बिको हव इए। जै मोतोर् पोवेर् हव थ इए बिको हव इए। हर्सिन्ग् न बिदे गिद्दिन्ग् हव। अम्ब्र हैन बिदे फेन् को हव इए। फेन् को हैन कोन्त्रोल् ब कलम् थ हैन। भर् ह रेगुलतोर् लगैन। हिन बर् ह कलम् न हिय। अम्ब्रे कोम्ब कलम् न हिय।